French fei hau hi tsu hoi. Ni ang kaltsari, ang mani French Revolution dekha kantri anga. Kami trang khant, ang kaltsar linsi hi tsu xeta. Tunua hi tsunei ang art dey, ang fashion dey. Ang kuisina vangten ang lar bhata. Ang <hesitation> perwis dey, ang <hesitation> iffle-tower vangten, a lar da tsuda Center for Design and Romance hi antideu topta. Tsuna ang mani hi intellectualism hi ang velu emema. Tsuna <hesitation> ang literacy, strong literary, philosophical tradition hi ang vong nung boka. Tsuna French food dey a lar da hi croissant dey, pastries dey. And they are very famous for their wines ma. Tsuna cheese depo nyonga. Tsuna ang mani hi, ang niti nuna hi, ang hoi boi mona ni ta. Tsuna ang mani hi, ang elegant, ang <hesitation> fashion sense la day. Fashion sense day a ni sang emema. Tsuna hi leisure dan day ang lar bok, ang culture ho, a French culture hi tsu.